عادة، أنا أشتغل حوالي اربعين إلى خمسة واربعين ساعة في الأسبوع حسب طبيعة العمل والمشاريع اللي عندي، بالنسبة للإجازات أنا آخذ حوالي خمسة عشر إلى عشرين يوم إجازة في السنة، ويمكن أكثر إذا كان في أيام عيد أو عطلات وطنية، وطبعا في بعض الأحيان يكون عندي عطلات قصيرة أو إجازات نهاية الأسبوع.